Yi yidi kwəni ɗaku mə sinantara lukwa dəɓə dər ini dar ɗa zindi sirdər əmma taga kulkir kəti kwəini kəla ələ zirmənə yau kiti zirni kəɗaɗa tidar a zirmənə inə həlmə takər hani dplema kiti dini agur eti sini ka dunədəi həlma tayarda suɗakurs ko dukumə ənjəi əkwə ɗabəɗarwəi əmmə mə dər ja yiɗi sirdərni jisosa ma akwa da bədəar dər da yaba mədadər, mədadarmə dardasi ka hankal dər dərdasi kəhankal dar. Əngurasal dar kaka kwayər sur <hesitation> dərma dəryə darta guti siɗa sulkur salma jiye jagati siɗa sikulmularma dartu gati siɗa maji ma malar salni majikulapur iyarna jafa ta ɗubema mala zirni jata bura liɓe kəla ala malar zirni a'a iyarni jata kusunta kariniwai ma jima jabara kusunta karil iyel ni angura salni aji kusun tanari kawai lakani darta wul əngurasəl əpə dərma əpə mər dər wazalakari darta wul mala zir darma hardata sakalakama kura pur darama ɓara mula zurdar iri dir kopmba komba liyərni ma kwar yiɗi jaiyə ma kwar yiɗi ju kwa susuwi ani jəyə jukulukwa əni dar tamar pi ka ati gurə səl ai yau ini ma samma pai dar nima aduwəi samma helma ta kurti su ahja ni mə wai sai kaɗi mar piyaktighura sal ko kuwəka Ɓara maula zirni apur mal ka pii yare inini sai mata ƙarta haniwa ama mahi hya tara nkir kam, sai mumura ye zirnima sunam tu yararwa sirinwə sai hyel ta shiya sini kwə kutamuri kama muma zugwaiye, toh madar mama ko kowa ma kamur vzi hankala kamur ƙiti kwaermur kamur haɗata aka nzirmur akə kirtir dina ni zamani tsuwa adiwae nkwa ni maziyeɗe zilika kiti sirni zirni maziyede zilika bara sirni. Gnam tada ni npukazaninye gnam angira zir gye tsaltini kiɓəku agye elgeralnye ani niyne mayepur sai nasarana nkwarna kiti zirni kwarna kiti zir ininii, ta kiyapur agir kiti za aka dinawa ani murada kigi kwayar mamaya kaka madar mamayere ka hyel hau barka akwa sini kuma ka hyel haɗata mur zuciyar mur kamur iya kalkal kuram npa adewa simirye adewa ani kami njyirmur aka sidakur nam ti hyel tara vye tumuri akwa rayuwar dir kulinini. Kulinii jirmur akwa dunyanima ma vur kurma ani su tuga ɓulte ka hau ka nyagi ma sai hyel tiga ƙigya kiri su tiga bute ka hauka tiga bute ka hati ka njagima sai hyel ktigada bara kiri. Amma mupuri dinam mukuti tsodiyar bizi ka buyemur su wey da murada tsuhue uhei mura tsuhue auda mura tsuhue ntsir mura tsulue mizə mura tsahue apnau amma adeda kilba tumurwei wujir kilya han aklma muri murada iya ini iya ni ma Pedar samma ademawa ani sai hyel taimokni kama hyel kiɗər timuri aka sir dunyani kowani sim ata siya kwacini saka tumura huhue akwa ntaku yerni muda lika pipiyar nkwan ntaku wazamur dar lika njye ka yeh akwa ntaku da hyel siyaka sauki alanur kulini har murada pii ambua ka hanyi ka lika tii əuvarmuri ka viyata kurkey tumarada sumae murada lumbwa ka piir muri ka suba tumara njyermuri su iyalamur ko duku ma adiwae, kulini sai godiya la hyel sunam zindi kamki adewa ama kumaur godiya la gwamnani tare hau nya kwa sini tara kuɗa iya saukini, ka hyyel lar barka kuma ka hyel lar sunam ti zada bara akwa dunya sunam ti zada ɓlatumur ni jiye ka hyel blatitini apa yanda tidara blatimurni jiye ka ka hyel blatina la muri kuma ka hyel plantalamur sunam ti zada hyel ni kan kwayar mamayerni kaka madar mamayer ni sam ka hyel plantalamur sunam akmamurni kamer njyermur lafiya kalan apa yanda tu marada nje watsi ni kamur njyermur lafiya kalana ka hyel kiyaye lamur komai da komai akwa dunya sunan tiyada khigye aka muri ko murata luba hannima munkhkhili fatiyar muri vur patwu ga sallar nye ntufuu ga kigye hyel ni hyel da siyaka sauku komai da komai laguma sur iyalamu ko duku ma adiwea tinda sini tin tsamur fara wula kwa fa yidau ni nurada hwaya tera ka n gyar kiyirmjuri uwa dala siya hatti uwata kiyirnuri murda sirni amma kulinini sai yodiya mura pii ka lumbwa ka hanyi.

Darta siya kilba sunye akwa tsar wazar dar apa murye tu murada kuba sunye akwa tsa muriniu murki iya magya komai dar lika bara sir sumae darda siya la muri dara siya bart ini dara siya la muri, ka hyel ladar barka ka hyel jakta ladar sunam darda bara sunam ma ata bui tidar kuzi kazi bui tumuri mondinam gangani. Darkuma ka hyel hatiladar asar kuma gadar klatu wazardar, wazardarye madar hau kwa makranta darta siye taimake tidar apa yandaye taimake tumuri, murye kamur iya adua la wazarmuri ka hyel kiyaye ladar ka komai dadar livi lafiya dadar sivi lafiya, murada kutsari apamu wazarnye siyakwa dandi hani darda ɗilba lag sampur darda lag mal darda lag kwapa ag lika dilba gwaranye akri aga sinyeni, dare ka hyel murti dare ka mazardar kadar siya iya ladar kamur iya ladar adu'a ka hyel kiyaye ladar sunam tu darda bara kwa dunya ka hyel harta ladar asir. Dinam kuratan buzi kamu iyata aure kuma ka bhyel pulnta lari wal tsu kazu siya kitu mualarni tsu ziye kazu bui kazu yeh ala sirni, kuma ka hyel ladar dinam ladar barka namtu yeladar komai da komai kuma dar tsuma ka hyel ladar akwa tuuma hyel murda godicini la hyel murda godicini la dinama tara vei tumur